milaari on ɗo huwa kuugal feere on ɗo waɗa ''zane'' feere, ''zane'' ɓe hokki un nah 'ko kuma' un yiɗi on waɗa un soorray 'ko kuma' on ɗo waɗa na halkaleeru pelle feere un, to na nonnon um boo to un soorray un miyiɗi mi sooday ngam miyi ''zane'' may booɗɗum, boo on pat un waawi waɗugo ''zane''